Demak, organik mahsulotlarni, oziq-ovqatlarni tayyorlashda, yetishtirishda kimyoviy pitsetsetlar qo'shilmaydi, hamda ularga har xil moddalar ham qo'shilmaydi. <hesitation> Shuning uchun ular organik, ya'ni juda foydali bo'ladi. <hesitation> Noorganik mahsulotlarga esa har xil kimyoviy moddalar qo'shilib, ishlanadi. Bu odamni sog'ligi uchun judayam zarar bo'ladi.